Ŋna niiɛ fɛɛ wati fɛnyama niɛ wakɔ amu a bɛ dukɔ, ya tie sɛɛ na booe kaŋdɔ i niɛ nu fɛ wakɛ nu, ŋna niɛ wai mu bɛa nu muã to kaŋ lɔndɔ wati fɛnyama, ŋna a fɛɛ bɛɛ ŋ jakpɔ a a kɛndɛ, ŋna tuu aa a fae ŋna tuu aa, kɛ ai bɔ niɛ wae ma kɛndɛ feŋ ba wae kɛmu a kolo ŋma a fɛ wɛ a kɛndɛ amu ŋma a fae pɛɛ fɛ wɛ saɔ, komu siɛ wae mu ŋna a fɛ a tɔ suɛ bah ɔɔ a tɔŋ kɛndɛ feŋ bah.